इंडोनेशिया हायसर मुखलपणान उष्ण कटीबंधीय हावामान आसां तेतून वेगवेगळे वळे आनी सुके सिझन्स असतात। तेचा खालेष्पान म्हुटल्यार वरसभर सांके नियमांत उष्ण आनी दमट हावामान, सरासरी तापमान बावीस सेल्सियस तेह बत्तीस सेल्सियस असता। छडसो पावस वेट सिझन हेतून येता। साधारणपणें नोव्हेंबर तेह एप्रिल, जाल्यार सुक्या सिझन मे तेह ऑक्टोबर असता।